Pues ñingues estede para mi salud ni pelan masloc este utie maquiera min mantesous mloc mantec natural ningoy, pues meaguan este guey ñipeland según guiñe moda aca sentir parmuet posto que moda ca preparardo porque me meagualet nipelana lok este majñe arañie mal de mantecsos masloc guey aran najñe de manteca garlot nangarñe pues meagua ñande este según ñemoda tasentir mipelad polmakel najñe